Ny kolontsaina isan'ny mampiavaka an'i Brésil de izy ireo tia mifety. Tena tia fety Brésil anisan'izany ny fanaovana matso. Ary eo ihany koa ny fitiavana ny baolina kitra izay miteraka fety foana any amin'izy ireo. Ny mpanao baolina kitra malaza zao a, maro no avy ao Brésil, ohatra amin'izany fotsiny zao a i Neymar Junior.